Nsuo. Sɛ nsuo ɔretɔ yɛ adeɛ a ho hia pa ara firi sɛ wiase a yɛte no, Nyankopɔn nhyehyɛeɛ mu no, Ɔnim nnoɔma a ɔbɛboa yɛ nyinaa. Ɔnim sɛ, yɛte wiase yi, yɛbɛdidi ne sɛ yɛdua nncbaeɛ ne sɛ nsuo antc angu so a ɔnyɛ yie nti nsuo boa yɛ ma yɛ nnɔbaeɛ nyini ma yɛtim nya nnuane di de boa yɛ asetena mu so. Yɛreka yi nyinaa so, ɔtɔ da a ne wiem ayɛ hyehyeehye, wokɔ dan mu a wontim nna, ahuhuro nko ara ne ɔreku nnipa. Ɔkɔ ba no saaa ne nsuo tɔ a, ɔtim ma wiem yɛ nwunu kakra ma mframa fa ne afei nnipa ho atɔ no nti nsuotɔ deɛ, ɔyɛ pa ara sɛ ɔbɛtɔ. Ɔboa ma nnoɔma fifiri yɛ kama. Ɔboa ma yɛnya nnuane di. Ɔboa ma yɛ ho tɔ yɛ wɔ yɛ nnaeɛ nyinaa.